қол созар жанашыр
бір біріне қалар болса өкпелеп жарастырған ағайындар арасын
бауырларым баға жетпес байлығым
бауырлармен шын бақыт қой жай күнім
бұл өмірде сендер барда мен де бармын
бауырларым бір біріне қарасқан татулықпен бірге жүріп жарасқан
отбасының берекесін келтірген шаңырағы секілденіп бар аспан
бауырларым өмірде бір болайық дөңгеленіп туған айдай толайық
ағайындар алқасында бас қосып салтанатпен алтын таққа қонайық
бауырларым баға жетпес байлығым
бауырлармен шын бақыт қой жай күнім
бұл өмірде сендер барда мен де бармын
бауырларым баға жетпес байлығым
бауырлармен шын бақыт қой жай күнім
бұл өмірде сендер барда мен де бармын
бауырларым баға жетпес байлығым
бауырлармен шын бақыт қой жай күнім
бұл өмірде сендер барда мен де бармын
бауырларым баға жетпес байлығым
бауырлармен шын бақыт қой жай күнім
бұл өмірде сендер барда мен де бармын
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жаңалықтар
қайырлы күн студияда наргиз ибрагим
жамбыл облысында тойдан шыққан жастар жол апатына ұшырады деп хабарлайды ктк
телеарнаның мәліметінше екі жеңіл көлік бетпе бет соғылып үш адам қаза тапқан тағы екі жолаушы ауруханада ауыр халде жатыр
қайғылы жағдай құлағына онда болған мерседес жүргізушісі қарсы бетке шығып кетіп фольсваген пассатқа соғылған
соққының қатты болғаны соншалық дауысынан ұйқыдағы тұрғындар шошып оянған
сондай ақ екі техниканың бөлшектері әр жерде шашылып жатқан көрінеді
біреуінің спидаметрі сағатына жүз қырық шақырым жылдамдықты көрсеткен бойда қатып қалған
қазір осы деректе қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр
жамбыл облыстық полиция департаментінің баспасөз хатшысы гүлсара мұхтарқұлованың айтуынша қаза тапқандар мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылғы туғандар екеуі де отбасылы болған
кәмелет жасқа толмаған екі балалары бар олардың ішімдік ішкен ішпегендері сараптамадан кейін белгілі болады
мүмкіндігі шектеулі бала асырайтын отбасыға ерекше статус берілуі мүмкін
бұл туралы үкіметтегі брифингте еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары светлана жақыпов айтты
мұндай статус ата аналарға арнайы жеңілдіктен бөлек ерекше қолдау көрсететінін жеткізді
ал зейнетке ерте шыққан жарым жандарға арнайы зейнетақы жарнасы төленуі мүмкін
қазір қазақстанда жеті жүз мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жан бар оның басым көпшілігі еңбекке жарамды
ал сексен сегіз мың бала он жеті жасқа толмаған үйде білім алып жатқандар саны он бес мыңнан асады
еске салайық ерекше күтімді қажет ететін балаларға жәрдемақы бірінші шілдеден бастап отыз пайызға өседі яғни ата аналар енді айна отыз бір мың емес қырық екі мың теңге алатын болады
нүкте ком журналисі стивен эдвард қазақстандық боксшы генадий головкин мен канадалық стив ролстың жекпе жегіне қатысты пікір білдірді деп хабарлайды спорт кизет
жалпы сапаршы головкиннің көрсеткен өнеріне дән риза дегенмен оның айтуынша головкин келешекте үлкен жекпе жектерде кедергісін тигізетін бір ағаттық жіберген
ол головкиннің ұзақ уақыт рингке шықпағанына және бапкерін ауыстырғанына қарамастан ол ролспен айқаста өзін жақсы ұстады ролс керемет боксшы деп айта алмаймын
бірақ әлсіз біреуде емес менің ойымша триплджи шынымен де жақсы ойын көрсетті
ролс деңгейіндегі боксшылар үшін головкин әрдайым бір екі соққыдан дарытып отырады ал сосын жекпе жектің соңына қарай қарсыласын естен тандыра жаздайды
геннадидің кемшілігі топ деңгейдегі айқастарда теңселіп ұзақ жүріп қалуы дейді
халықаралық олимпиада коммитеті бокстан екі мың жиырмасыншы жылы өтетін токио екі мың жиырма олимпиада ойындарына іріктеу кезеңі өтетін мерзімді атады деп хабарлайды қазақпарат
ұлттық олимпиадалық комитеттің мәлімдемесіне сәйкес екі мың жиырмасыншы жылдың қаңтарымен сәуір аралығында азия мұхит елдері аймағында іріктеу саны өтетін ал еліміздің осы аймаққа енетінін атап өтті
сондай ақ таратылған ақпарат көзінде келесі жылдың мамыр айында өтетін әлем чемпионатында қазақстан былғары қолғап шеберлеріне жолдама иеленуге толық мүмкіндік бар екенін айтты
жалпы алғанда боксшылар үшін алдағы жылы токио ойындарына жолдама тарататын төрт турнир ұйымдастырылады жарысты қабылдайтын қалалар алдағы уақытта анықталмақ
нақтылап айтар болсақ токио олимпиадасында ерлер сегіз әйелдер бес салмақ дәрежесінде бақ сынайтын болады
әзірге осы жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныстырамыз жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы елордада күн ала бұлтты плюс он тоғыз градус алматыда ауа температурасы плюс жиырма тоғыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
бір сыры бар жасырған
күндерім асыға өтуде қасымнан
әніменен жүрегім тулайды
ай жалғап бір айды жүргенмен өмір ұнайды
тыңдашы талмай әдемі қандай
махаббатқа толы үн бұл менің ән өмірім
тыңдашы талмай әдемі қандай
махаббатқа толы үн бұл менің ән өмірім
жан тербеліп әуенге
жетелеп алып кетер бір тылсым әлемге
жолықса да сынатын сан небір
жадырап бар көңіл ғашықпын саған ән өмір
тыңдашы талмай әдемі қандай
махаббатқа толы үн бұл менің ән өмірім
тыңдашы талмай әдемі қандай
махаббатқа толы үн бұл менің ән өмірім
тыңдашы талмай әдемі қандай
махаббатқа толы үн бұл менің ән өмірім
тыңдашы талмай әдемі қандай
махаббатқа толы үн бұл менің ән өмірім
таңғы шоу жұлдыз фм де
қайрат әділгерей бақыт тұрман таңғы шоуда жалғастырамыз жаңа күшті идея келіп отыр қайратқа енді ойлаймын ы халық қолдайды ол идеяны иә иә
отбасы болып гастрольге шығу концерт беру иә
негізі осындай бір ііі әлеуметтік желілерде бірге отырып қалсақ жақсы жақсы пікірлерін лебіздерін білдіріп жатады соған қарағанда ойлаймын да бақытты жайлап гастрольге шығып қайтайық
сіз ән айтсаңыз мен әзілімді айтып арғы жағынан сен шпагатқа отырсаң
енді бақыт қазіргі таңда жұмыста ғой сосын ыыы ыыы елебеков атындағы цирковой колледжде сабақ береді консерваторияда сабақ береді қолы босамайды көбіне
бірақ енді бір қолға алу керек сияқты иә иә
бақыт ханым әндеріңізді жақсы көремін тыңдай беремін дейді әсіресе бағланмен айтқан әніңізді дейді қоштасу деген
ыыы атыраулық ыыы жерлестеріміз жақсы көремін сіздерді геологтан востокқа жұмысқа жеткенше от души күліп жеттім радионы қосып қойым жұлдыз фм молодцы дейді ы жалынды сәлем
туған жеріңіз сіздің семей қаласы деп қойсаң атырау қаласы
бұл кісі енді геологтан мен привокзалдан привокзал амангард дейді бізде ауылда кемпір шалдар
бірақ авангард деген район бар привокзальный деген бар вокзалдың маңы ғой мөлтек ауданы
бақыт ханым қайрат мырза өмірде де үйде де осындай ма дейді үйде де күліп жүресіздер ме иә иә үйде де күліп жүреміз иә мхм
ыыы бақыт ханымның жас көрінетін құпиясы енді ашылды дейді мынадай күйеуің болса өмір бақи жас болып өтесің ғой дейді
ал енді бақыт ханым жалпы өзіңіз осы жақын арада қандай концерттерде сізді көре аламыз
жақын арада мхм дәл айта алмаймын
ол концертке пробиваться ету керек
ііі жоқ алтыншы шілде келатыр дегенім ғой соған орай бір
ыыы қала күніне орай ма иә иә
енді шақыртулар келіватса барады ғой шақырған жерден қалмаймыз шақырмаған жерге бармаймыз иә
тойға қаншаға шығып жүр екен
ал айт бақыт ханым сондай ерекше әнші ол тойда өлең айтпайтын көп түһ
себебі қымба па әлде жоқ қымбаттықтан емес ыыы жалпы менің әндерім тойға келе бермейді
м мен өзім солай санаймын талай тойларға барып жүрміз ғой мхм
айт айт деп маған не істейді қолпаштайды мен үшін ол дәреже емес біріншіден енді бір айтқым келіп тұрмайды шыны керек
бірақ ы мен ойлаймын менің әндерім тойға көп келе бермейді
бір кейде жаңағы жай әндерімді орындаймын бір көңілі ііі қалай еді
тыңдайды ау деген і болған кезде мен айтамын өзім сезінемін айтқым келген кезде
әйтпесе мен жылдам әндер көп айтпаймын ғой а біздің тойда не керек біздің тойда билейтін жылдам әндер керек сондықтан мен ыыы ондай әндерді айта
қайрат әділгерей де тәп тәуір әнші ғой қашан дуэт болады
тәп тәуір әнші емес екен сөйтсек
сол жерде қалады екен
ііі жоқ шынымен де анадай караокеде айтқан бір бөлек өткенде бір ііі екеуіміз дуэт айтып қалдық та мхм
і тойымыздың ы шымылдығын ашылатын кезде іхі
сол кезде студияға келіп плюс айтқан кезде жазған кезде мә
қайрат шашылды да қалды сол жерде мен жынданып
иә ритмға да түспейді нотаға да
иә жоқ мен всегда айтамын ғой ол сол кішкене піл басып кеткен енді
ондай проблема бар бұнымен жұмыс істеу керек деп иә құрттай жұмыс істеу керек те кішкене жұмыс істеу керек
і тәжірибе жоқ та өйткені иә иә иә ал былай караоке ол әншілік емес қой
негізі түбі иран жақтан келген ғой қайрат атыраудікі емес дейді
ііі сахнада айтыңыз дейді сіз атырау үшін сахнаның королевасыз
и жаным рахмет
сахнаның королевасы бақыт тұрман
эфирде таңғы шоу
мұңайдың тағы қоштасу әні
өзіме өзім сенбеймін әлі
кінә бар кімде бола алмаймыз бірге
сүйіп тұрсақ та мүлде
қош бол қош бол
шынарым сыңарым қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым бәрін де білемін мұңыңды сеземін
махаббат соңы азапқа толы
бар ма екен сірә басқа бір жолы
кетемін шырақ жыламаймын бірақ
тұрса да жүрек жылап
қош бол қош бол
шынарым сыңарым қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым бәрін де білемін мұңыңды сеземін
қош бол қош бол
шынарым сыңарым қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым бәрін де білемін мұңыңды сеземін
шынарым сыңарым қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым бәрін де білемін мұңыңды сеземін
жұлдыз фм
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
қайрат әділгерей бақыт тұрманмен таңғы шоу жалғасуда
і мынадай хат келіпті ассалаумағалейкум қайрат әділгерейдің жоғарғы жағында ілініп тұрған сіз сереновый галстук тағып алған жаныңызда бір жігіт тұр сурет соны алып тастаңыз
айытпақшы дейді үй салып жатыр елу алты миллионға салды ол үй әлі бітпеді
жүз миллион керек деген дубляждан кварталы екі миллион түсіп отыр ғой базар жоқтан екі миллиондай алтын алады дейді айына еще тойы бар шын айтатын көре алмаймын қайрат
бүкіл секретті аштың ау құдай ай
қайрат әділгерей базар жоқтан екі миллион алады екен айына қой
дубляждан екі миллион түсіп отыр ондай ақшаны тұрсынбектің өзі де алмайтын шығар
әзіл әлем театрының директоры болып
енді былай есептегенде шүкір жетеді төрт бес миллиондай айына табады екен қайрат әділгерей
мен әрқашан айтамын оны ер адамдарға ешқашан ақша туралы әңгіме айтпаңдар деп ше бақыт
енді не үшін жеткіліті сумма анадай точно сумма никогда айтылмау керек жалпы ортада
мен жеккөремін сондай бірдеңе бірдеңе теңге деген әңгімені ше
қайрат айына төрт миллион табады екен деп сен қайратты бір ақ ұрсай қазір үш жарым миллион қайда деп
иә тап сондай жағдай тап сондай
новосельеге точно бармайтын сияқтымын дейді
қайреке көйлегіңіздің ілгектеріңіз үзілгісі келіп тұр ғой дейді
жоқ ол үзілгісі кеп ол сондай
жазда әдейі жазға арналған жел кіріп тұрады
енді тылсым күш ыыы тылсым күш деген тақырып бүгін бізде иә
мынау ыыы тылсым күш демекші анау оқиғаны естіп пе едің такист трассада келе жатып
і бір жігіт такси ұстайды ы отырады артына сонымен таксистке айтады ғой ыыы мен әруақпын деп
осы жерде осындай осыншама жыл бұрын мені көлік қағып кеткен ыыы дұрыс жерленбеген ойбай і содан өстіп адамдармен тілдесіп тұрамын кейде деп іхі
содан таксист қорқып үрейі ұшып сөйтіп тағы бір адам тұрады жолда соған тоқтайда да сол адамды алады мхм
ол адам артына отырды іхі кейін жігітке айтады бағана осындай болды осындай оқиға болды деп
содан кейін анау айтады есің дұрыс па жалғыз өзің келе жатсың ғой дейді көлікте мхм іхі
таксист сұрайды жаныңдағы жігіт отыр ғой көріп отырған жоқсың ба не өзі көріп отыр ғой айнадан иә иә
ей жаныңда ешкім жоқ сенің кәдімгідей ауырайын деген екенсің бауырым саған қаралу керек екен дейді мхм
сонымен таксист шошып тоқтап көлігін тастай салып қашып кетеді ғой
сол екі жігіт көлігін айдап кетеді екен сөйтсе ұрлықшылар екен
ы әруақтың рөлін күшті ойнап тұр ғой иә иә
иә шынымен де енді тылсым табиғат тылсым күш деп жатады ғой енді іхі
м жалпы біздер енді барлығымыз материямыз бір ғой іште жан бар үрлеп сөйтіп салып берген
енді шынымен де біз і рухани кемелденген бай адам болсақ мхм ммм шынымен де сондай дәрежеге жете алады екенбіз мысалы әулиелер дейді ғой
олар да адамдар ғой иә бірақ өзінің белгілі бір тазалығыменен м құдайға деген бір сенім нанымменнен
ы сондай ы жалпы таза сөйлеп таза жүріп сондай кемелденген болса сол дәрежеге жетуге кез келген адамның ы жетеді екен
ыыы қалай еді қабілеті жетеді екен мхм
бірақ сол нәрсені жолға салу керек те қазір қиын ғой енді
біреумен ұрысасың ренжісесің ал ондай нәрсені кіршіксіз саф ретінде жүретін болсаң соған ыыы сондай нәрсені
бойың сол қасиетті мысалы кез келген адам ол бойында бар зат
иә таза жүру керек мысалы егер де сол нәрсемен бейімделсең ол нәрсеге жетуге болады екен мысалы үшін
ассалаумағалейкум қайрат бауырым келін екеуің өнерде биіктерді бағындыра беріңдер дейді мұхтар әуезов атындағы театрдан жантас ағаң дейді ооо жәке ассалаумағалейкум
қайрат керемет өнер иесі адам ретінде құрметтеймін керемет дейді
ыыы қайреке ыдыс аяқ жуасыз ба үйде дейді жуамын өзімнің ішіп болған тамағымды жуамын бақыт сөйтіп үйреткен
ой ол дейтін жылына бір рет бір екі рет болса қалай
жаңбырдың астында қалып қойғанда сондай
тағы не үйретті бақыт көп нәрсені үйретті ғой

айтуға тура келеді жақсы адамның жақсылығын айт нұры тасысын дейді рахмет саған
жоқ енді болады ғой әйтеуір өзіңнің үйіңде істейтін шаруа ғой енді мхм өзіңнің үйінде біреу
кейде қайрат айтады ғой неге мен ондай шаруа жасап мен айтамын сен қасыңда жүрген еркектер не соны жасамайды деп ойлайсың ба
олар сыртта жүргенде жасамайтын сияқты болып жүреді деймін де үйде бәрін жасайды бәрі деймін ғой
алдап қоясыз ба иә
мен ғана ыдыс жуатын үйде сен ғана
қайрекең суырып салма актер ғой дейді
ал бақыт тұман қайраттан не үйренді екен
қайраттан диванда жату көру ұйықтау
қайраттан үйренгенім тек қана бір нәрсе ол ммм адамдармен кішкене былай араласып
барып шалбарыңды шеше алмайды дейді ғой сондай сияқты і кішкене ашық болу иә болды басқа үйренетін түк те жоқ
түк те жоқ шалбарын шешіп алмайды деген
жоқ кейде біреулермен ыыы араласпайды деген сияқты ше іхі і тұйықтау ғой енді
мен айтамын ғой сөйлеп өзінің бет мойыншағын үзілмес
бет мойыншағың үзілмей деп айтады ғой маған күнде
кішкене адаммен ашық сөйлессейші
амандастың ба амандастың ба қалай амандаспаймын конечно амандастым
бақыт ы амандаспаймын деп амандаспайды амандаспай қалмайды ы ұмытып кетеді мән бермей
жоқ анадай біреулер бар ғой кәдімгідей а көрсетеді де сәлеметсіз бе ағай
і бұл кісі енді сөздің астына
студенттер сөйтіп ренжиді ғой кейде апай біз сізбен амандасамыз сіз неге бізбен амандаспайсыз деп бір күні маған айтады
мен айтамын мен амандастым ғой ол қалай соған қарағанда мен өте анадай тыныш амандасатын болып тұрмын ғой қатты былай эмоцияға
қайратқа да сезімді солай білдіретін шығар иә
бақыт тұрман қайрат әділгерей таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
ешкім сендей сылқым емес ғашық болмау мүмкін емес
саған мендей ешкім лайық емес сақта жаным соны есте
басқаны жаным сүйме сүйме сүйме сені ғана
сенімен ғана гүлдейді бағым басқа ешкімді білмеймін жаным
көз талды жанарыңа қарай қарай
кел жаным құшағыма алаңдамай
байқамай жүрсің соны қалай қалай
басқаны жаным сүйме сүйме сүйме сені ғана
сенімен ғана гүлдейді бағым басқа ешкімді білмеймін жаным
көз талды жанарыңа қарай қарай
кел жаным құшағыма алаңдамай
байқамай жүрсің соны қалай қалай
ешкім сендей сылқым емес ғашық болмау мүмкін емес
саған мендей ешкім лайық емес сақта жаным соны есте
басқаны жаным сүйме сүйме сүйме сені ғана
сенімен ғана гүлдейді бағым басқа ешкімді білмеймін жаным
көз талды жанарыңа қарай қарай
кел жаным құшағыма алаңдамай
байқамай жүрсің соны қалай қалай
жарнама
жүз мың оны босқа құртпа сулпактан техника сатып ал жүз мыңға сатып ал да тағы да жаңа керемет сауда жасауға он мың теңге ал
экран диагоналы жүз тоғыз саниметрлік смарт ультра теледидары айына бар болғаны сегіз мың отыз екі теңгеге сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
қайрат әділгерей бақыт тұрман таңғы шоуда жалғастырамыз
қайрекең мына сұлу қыздың продюсеріне толағай табыстар тілейміх сіздерге дейді әумин
продюсерсіз бе деп сұрап жатыр ғой енді иә иә сол қазіргі уақытта иә
былай қарындасың ретінде қолдау көрсетіп жүрсің бе өнеріне жанашыр ғой іхі иә иә
продюсер деген ол енді ыыы қалай деп айтсам ол біз енді бөтен адам емеспіз де
бөтен адамға біреу сөйтіп қолдау көрсететін болса ол енді продюсер болған соң қолдау
продюсер болған соң ол пәленбай ақша алатын еді иә иә
а егер де ол жанашырлық танытатын болса ол жақын адам болғаннан кейін ол продюсер болмайды ол жанашыр адам болады деп ойлаймын
иә әдетте енді көп жігіттер басында қарындасым қарындасым ағалық жанашыр ретінде жүрмін деп кейін үйленіп алады ғой мхм
сендерде керісінше бізде керісінше
былай дейді шарықтап атқан кезде арай таңы сапырып несібеңді молайтады ассалаумағалейкум армысыңдар батыстың барыс мінезді ақ таңдары
атыраудан сәлем қайреке қалайсыздар дейді бұрқан атаның дауысын салып беріңізші өтініш дейді
баяғыда ғой енді
бақыт тұрман дубляжда бар ма болады ма
і жоқ дубляжда жоқ мен і анау ііі балапан каналында мультиктерде ән айтамын
а мен сөздерін білмеймін просто ол ыыы жалпы ол жерде бір ненің ы геройдың дауысын салмайды
просто өзімнің дауысымен айтып беремін мхм әндерді өйткені ол жерде ырғақ бар буындар бар иә сол қиын да кішкене
актерлер өздері айта алмай жатады кейде сөйтіп меннен сұранады соны бір тіпті аттарын да білмеймін көп бір
мишкалар туралы мхм принцессалар туралы мультикатер бар сол жерде дауыстарым бар
мен сөйттім ғой дейді қарындас қарындас деп жүріп жайлап әйел қылып алғансың ғой дейді кокожамбо
енді бақыт ханым сіз мысалы алдағы уақытта бір жақсы өзіңіздің ойыңыздан шығатын ән тапсаңыз мүмкін тағы да бір дуэт жаздыру ойда бар ма
ііі дуэт жаздыру ма ойда бар иә білмеймін ол қаншалықты ол жаңағыдай қажет дүние бірақ енді шығармашылықта бір разнобразия болу керек кішкене бір болу үшін жазылу ы ойда бар
негізі біз бір кездері жұбаныш ағамызбен жазамыз деп ойлағанбыз бірақ дұрыс ән таппадық
ол кісі де жазайық жазайық деп сонымен дұрыс бір ән таппадық
бірақ егер мен ммм сол екеуіміздің де мінезімізге келетін дауысымызға келетін ән тапсам міндетті түрде мен ол кісіге қайтадан хабарласамын
мхм нұр жүзіңнен сол бақ сәуле сөнбесін отауыңа мұңның табы келмесін
өйткені қайраттай сері ағамның шаттығына жаратылған жеңгесің ой рахмет
мәссаған жаңа жерде қайрат туралы сенің жаның әсемдіктің әлемі
мінсіз мінез болар соның дәлелі жанарыңда күлімдейді бақ сәуле айтылатын әзілің де әдемі ой тамаша рахмет болды рахмет жігіттер
бұдан артық көтере алмаймын жігіттер
есікті бір теуіп кетсең рахметіңнің түрі ме дым көрмегенсің бе
сенің артынан жүгіріп баратқанда бақыт тұрман сен есікті тепкенде есік бақыт тұрманның бетіне тиіп
ассалаумағалейкум барша ағайын дейді қайрат аға сізге сұрақ қай өлкенің тумасысыз сол өлкенің көркеюі үшін не істедіңіз дейді
себебі бір нәрсе істесеңіз кейін сол өлкенің құрметті азаматы болып автобуста тегін жүресіз
әзірше енді біз ііі әр елдің азаматы тумасы осы алматыға келеді ғой енді алматыға келеді астанаға келеді арман қуып
уақыт өте келе келе сол ы елге сіңірмесе де әйтеуір сол елдің атын шығарып
сол елдің тұрғындары мысалы біздің жерлесіміз деп мақтан тұтып жатса оның өзі үлкен бір ы дәреже деп білемін
қазір де мақтан тұтатын шығар енді иә мақтан тұтады кейін енді уақыт өте келе енді сол елді мекеннің азаматтары сыйлап құрмет көрсетіп сол
сол елдің азаматы құметті азаматы деген атақ беріп жатады ыыы аяғын жерге тигізбей жатады
бүгінгі таңда да менің достарым бар бауырларым бар
бірақ бір айта кететін жайт жанағыдай қайрат ммм әрқашан айтып отырады жаңағы иә
қанат бар жаңағы қызылордадан мхм ақтөбеден шалқардан ерболат бар тағы кім тағы кім
тараздан жаңағы кім аманғали бар арман бар іхі вот ыыы енді құлақтарына алтын сырға деп айтамыз ондай кезде
ііі бір ы сондай жақсы дәрежеде кейде бір көңіл аударып жаңағыдай құрметті азаматы там
просто мақтаныш қылдырып фотоларын іліп і концерттерге қолдау көрсетіп сөйтіп жатады сол ел өңірлері
иә ы біздің атырау өңірінде ондай көп жоқ
ы мен ы қолдау жасамайды деп айта алмаймын енді бірақ ыыы
қайрат мен де әншімін ғой мен қайраттан бұрын шыққан әншімін
иә мектеп кезімде мен талай сол әкімдіктің де облыстың да бүкіл республикаға дәрежесінде мен үлкен концерттерге қатысып
талай енді абыройым не істеп жүрген әнші болдым енді сол кезде
ал содан кейін де мысалы біз кеттік одан кейін кішкене болса да республикаға атымыз шыға бастады бірақ сол кезде де бір бір і концерттерге шақырып
просто как біздің жерлесіміз ретінде сіздер көресіздер ғой инастграмнан көптеген қызылордалықтар барады өзінің жеріне
ақтөбеліктер барып жатады тағы да басқа шымкенттер бәрі барып жатады бізде ондай жоқ
атыраудан келгеніңе қанша болды алматыға он тоғыз жыл болады он тоғыз жыл болды
сен енді өзің келдің ііі шүкір аллаға і көтерілдің енді атыраудың әкімін алматыға әкеліп алмадың
көп жігіттер сөйтіп істеватыр екен ғой оларды көтерсең деп пе

қайрат әділгерей бақыт тұрман таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
мекен еткен алыптар қыран құстай қалықтар
қазақ деген халық бар жерде
аққу қонған көлдері құлын жатқан белдері
еңбек еткен ерлері елге
жаса қазағым менің бірлігі бекем елім
жаса қазағым менің қасиет қонған жерім
жазалаған қысқанын талқан еткен дұшпанын
біздің мәңгі ұстаным алға
бірлігіміз жарасып алатаудан әрі асып
ақша бұлтпен таласып самға
жаса қазағым менің бірлігі бекем елім
жаса қазағым менің қасиет қонған жерім
жаса қазағым менің бірлігі бекем елім
жаса қазағым менің қасиет қонған жерім
жаса қазағым менің бірлігі бекем елім жаса қазағым менің қасиет
жаса қазағым менің бірлігі бекем елім
жаса қазағым менің қасиет қонған жерім
таңғы шоу жұлдыз фм де
жаңа бақыт тұрманның әңгімесінен кейін кокожамбодан хат келіпті іхі
ертең үшеуімізді шақырып алса ал концерт беріңдер
ал үш сағат концерт
жоқ оны алдына ала ескертіп қойса дайындаламыз ғой
артық түсер ы бір ісінен бір ісі әр тірлігің біздің халық тынысы
десе жұрттар біздің елдің қайраты дейміз біздер өмірдің сал серісі дейді ой рахмет
асыра сілтеп
құлсарыға тоқсан жыл алты ай болды деп дейді концертке шақырса бізді дейді
тоқсан жыл алты ай бір жас алты ай
жанболат сен сөндірші инстаграмды
бірақ жүз жылдықта болмайсыңдар иә ол кезде уже сендер де жүре алмай қаласыңдар
қайрат нағыз талантсыз туған өлкеңіз сізбен мақтанады алайда бата берген ауыздан қайыр берген қол артық демекші
елдегі мұқтаж жандарға ыыы ел болып көмек беретін батыр болсаңыздар дейді
жоқ енді көбісінде енді ііі әлеуметтік желілерде бізге сөгіп жатады
неге көмектеспейсіңдер осы сендер тайраңдап жүресіңдер тойда ішіп жеп сендердің рахат қой деп ше енді мхм
бәріне бірдей жете бермейсің мысалы шынымен де инстаграмда көріп қаласың кішкенірек сәбилер әсіресе ауырып жатқан кезде қолынан келгенше көмектесіп жібересің
бәріне бірдей жетпейсің де бірақ иә көп түкрсе көл әйтеуір септігіңді тигізесің әйтеуір
оны былай көрінбейді де біз енді анаған мынандай теңге бердік деп жаза алмаймыз
жаңағы енді атыраудың ыыы мәдениет басқармасының ы керемет идея
шақырсын атыраудан шыққан өнер иелерін концерт берсін одан түскен қаржыны сол жақта қайырымдылыққа тегін барып
қайырлы таң жұлдыз фм бақыт ханымның күлкісі қандай сыңғырлаған аллам ыыы лайым осындай күлкіден айырмасын дейді рахмет
банкте очередте отырмын жақсы болды уақыт өткізгенге дейді
бақыт ханымның сізге қоятын жиі сұрағы қайрат мырза дейді
бақыттың ба қандай сұрақ қоясың
қашан келесің шығар қашан келетін шығар қашан келесің
меніңше менің мынадай әдетім бар кетіп баратам ғой

ал қайраттың сізге қоятын жиі сұрағы қандай бақыт
мынау кім ба қалай ұйықтадың қалай ұйықтадың дейді маған
бір жақсысы қайрат мені күнде таңертең тұрамыз ғой енді бәріміз қалай ұйықтадың деп сұрайды
ол ы маған мысалы приятно сондай сұрақ
просто менің ұйқымды ол жаңағыдай қалай ұйықтағаным ұйқың қанды ма қалай ұйықтадың деп әрқашан сұрайды сол енді күнделікті сұрақ
бүгіннен бастап біраз адамдар і бір бірінен
біраз ы қыздардың күйеулері үйден кеткенде ертең келемін деп айтатын болды
иә жігіттер бірақ қайрат жай сөйтіп айта береді екен бірақ бір сағаттан кейін екі сағаттан кейін қайтып келеді екен
сіздер шынымен ертең келемін деп күнде ертең келіп жүрмеңіздер
ертең келген кезде таңертең есікті ашқан кезде қалай ұйықтадың
бақыт ханымның дауысы керемет жүрегімен айтады екен дейді
сенбек аға бастаған әншілерді шақыру керек
иә сенбек жұмағалиев ағамыз енді шынымен де қазір астана қаласында тұрыватыр екен өйткенде жаңа жыл алдында қарсаңында кездесіп қалдық иә иә
сабақ беріп жатыр екен сенбек ағай енді шынымен де кезінде союздың кезінде біраз дүркіреткен екен
енді ол кісінің мақпал апамызбен айтқан дуэті енді шынымен одан асқан ән дуэт
қайрат екеуімізді түсірген алаяқ ше инстада дейді
кім айтады
мынадай бір қызық болды ы осылай осылай ыыы бір дос баламның баласы ауырып қалды дейді іхі
бір папасы аяқ астынан машина сатып жатыр дейді соны жарнамалап бересіз бе маған деді де мхм
ы сол жарнамаға елу мың берейін ойымда дым жоқ енді өзімше ақша тапқым келді ме
кейін меннен ұрыс естіді қалай ақша
маған айтады ы карточкаңыздың суретін салып жіберіңіз деп іхі жақсы деп бірінші алдын түсіріп жібердім де
енді арты жағын түсіріп бересіз бе мен смс банкингпен лақтырайын ойымда дым жоқ артын лақтырамын ғой ойбай
сөйтсем бір уақытта он минуттан кейін олимптан он мың шешіледі
тағы да он минут деген он мың шешіп жиырма мыңнан қағылған кезде барып түсіндім ғой алаяқтарға түсіп қалғанымды
тіпті менің ойыма кіріп шықпапты карточканың артын ешкімге вообще бермейді екен ғой жалпы
бірақ ол жерде иә қанша ақша бар екенін білмейді ғой іхі қайрат сеннен басқа адамның бәрі біледі
саған карточканың шетін түсіріп жіберу керек еді
қайрат әділгерей таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фм
ай дидарлы балауса қыз болдың арманым
жанарыңның жылуымен жанды жауладың
көрдім дағы жүрегіммен жіпсіз байланып
өзіңді ойлап талай түнде таңды жалғадым таңды жалғадым
алтыным алтыным баурайды бал тілің
сезімге балқыдым менің алтыным
алтыным алтыным көзіңнің жарқылын
көрдім де шалқыдым менің алтыным
ғашық жүрек жабыққанда ұқтым
махаббаттың шын бағасын білмей келіппін
сені көріп ақылымнан жаңылдым неге
шың басынан шуақ шашқан күндей көріктім күндей көріктім
алтыным алтыным баурайды бал тілің
сезімге балқыдым менің алтыным
алтыным алтыным көзіңнің жарқылын
көрдім де шалқыдым менің алтыным
тал бойыңнан мін табылмас құралай мүсін
таңда туған шолпан сыңды шын арайлысың
сені қалай сүйгенімді алтыным менің
алаулаған сезімімнен сұрамаймысың сұрамаймысың
ооо алтыным алтыным баурайды бал тілің
сезімге балқыдым менің алтыным
алтыным алтыным көзіңнің жарқылын
көрдім де шалқыдым менің алтыным
ооо алтыным алтыным баурайды бал тілің
сезімге балқыдым менің алтыным
ооо алтыным алтыным көзіңнің жарқылын
көрдім де шалқыдым менің алтыным
сезімге балқыдым менің алтыным
таңғы шоу
қайреке ау қасыңыздағы қыз қай жылғы дейді
бұл қыз сексен алтыншы жылғы жиырма алтыншы мамыр туған күні
не сыйладыңыз туған күнге осы жылы
туған күніне осы жылы жүз бір роза сыйладық екеуіміз как раз ұрысып жүрген кезіміз күнде
сонда гүлді әкеліп таңертең
мынау кімге әкелген гүл сен даже маған сыйлаған жоқсың
білмеймін тұр әйтеуір мына жерде гүл деймін ғой
мәссаған жүз бір роза сыйладық сондай бір
бұл кісіге енді мен бір елден қалмасын деп кешегі шыққан анандай сотка бір новыйдан шығыватқан сотканы берсем бұл жынданады маған ондай керек жоқ техника
неге ақша құртасың деп пе неге ақша құртасың жоқ мен техниканы
неге ақша құртасың бар ыдыс жу деп
енді көп ыыы нені қалай еді сондай нені сыйлықтарды
бастысы көңілден болу керек көңілден болу керек шын көңілден
шын көңілден гүлді бердің ғой иә
кәдімгідей шелекке суды құйып
гүлді аямайды енді любой любой
айтпасам мен өлеңді сағынамын жастайдан жырларды айтып жалын алдым
ағамменнен жеңгейге тілейтінім ешқашан шайқалмасын шаңырағың әумин
енді сондай сондай гүл жақсы ғой енді мхм әсіресе қыз балаға әйел адамға гүлді сөйтіп өзіңнің сезіміңді маған
өзіңнің вниманияңды аударады
әйелінің күлкісі базар жоқ екен басқаларға ұқсап ыыы қатайып отырған жоқ дейді
әйеліңіздің аты әдемі екен өзіңіз қойдыңыз ба дейді
не дейді әйеліңіздің аты әдемі екен өзіңіз қойдыңыз ба
қайреке жұбайыңыз жақсы күледі екен әрқашан күлкісі ажырамасын дейді
қайрекең мәдениет министрі болуға лайық адам
ооо әумин күшті күшті сәлеммен арыстанбек деп
әзірге ерте шығар енді уақыт керек қой тәжірибе керек
мен қайратқа айтамын ғой сен бастық бола алмайсың
бастық болу үшін белгілі бір принциптер болу
жаңағыдай қалай еді иә арам болу керек ол өзі сондай бір нақ нақ солай сөйлейтін бір болу керек те негізі менің
қайрат ондай емес ол көп адамдар
не әзілдеп сөйтіп кетеді де бастықтар ондай болмайды
есесіне ыыы бақыт тұрман бастық бола алатын сияқты иә
бүкіл мұғалімдер қорқады бұдан өзінен үлкен мұғалімдер ғой
жоқ емес сыйласады считаться етеді балаларды шыпқыртатды кәдімгідей жүгіртіп ше жас балаларды әсіресе ер балаларды
жоқ жалпы бірақ мұғалім ретінде өте жақсы ұстаз кеше экзаменде екі үш қызына өзінің көйлегін беріп кидіріп
осылар жақсы шықсын әдемі шықсын деп ойлашы сыймаса да
неге сыймаса да сияды екен студенттеріме менің киімдерім
иә қандай күшті иә күшті күшті
араласамыз ғой енді ауылдың қыздары кішкене кейде кейде студенттер
сен слишком өзіңнің семьяңа бөлетін уақытыңды сол жаққа жіберіп қоятын не деймін де одан да өзіңнің творчестваңа бөл уақытыңды семьяңа
сөйтіп ұрысады маған басымды қатырма дейді ыдыс жу дейді қайтадан
ал енді і қайрат әділгерей бақыт тұрман бүгін бізде қонақта болды
ы енді құдай қаласа болашақта сіздердің отбасылық концертіңізде
иә осымен екінші рет сіз айтып жатырсыз алдында да қазақ радиосында сөйтіп айтқан маған гүлмира налыбай
иә бұйырса сол ауыздарыңызға салып тұрған қазір қайтала деген әннің тұсауын кесуге дайынбыз ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
қайрат әділгерей бақыт тұрман бізде қонақта болды бақыт тұрман қайтала әнінің тұсаукесері сау болыңыздар аумин рахмет сау болыңыздар сау болыңыздар
эфирде таңғы шоу
күлімдеп қарайды маған арай күн
үмітпен алға қараймын
биікке қарай ұмтылайық бірге сен сенбедің
жабырқау көңілді көтер
мұңайма сен де бос бекер
өмірің жайнар толар гүлге
бірге шырқасаң сен егер
қайтала жайғаным әнімді
қайтала жайғаным әнімді